<noise> Min arɗo, min cuubaɗo, mi ɗon maari maala, mi ɗon maari sembe, se dujjal gel yiɗi waarugo dunuyaru ɗo, lallay mi yecca tamo. Ko mi waadata ba jutta mi burtan kare-irin kare tsumma je mauɗo ɗo, mi wada- mi waadan bana mauɗo, se mi ya pellel mo, to mi ye pellel mo se mi ya nana ko waada pat bako mi bari mo be mintare am.